Aine min nanga neken omain toton pura paom eren oko ri dake panuasin uka puam eren, evan ne omain era winip pau omit eren. Rugby sevens era nanga kerea makasin Moresby nim pum olia ramait kampanian wakap pure wait Steamship an mava kirevait oit apan ou aram omainim okoripure roit, okori, okori nanoa eram taim select timu ara mait Santos stedium an era sevens. Nanga ken kampani nim, osan ou oiemait neko. Apan bobo pai oran kumit tapoi ran mara tori evait nekoan keke nim puevait bakui pue bait opako pue bait. Nanga nangaken kikot ainauan niauam osan nangaken amariat nanga okori pure vaip nanga kekean nioe vait. Oin toton tama kai masi pu evait nanga koan evatom, moira varan tunai avaran nanga kate paran. Nanga ken ukan mara vira ravait eren aus era, erasin sikuru pure roit mava moton ouomait ma doi ne omain os kosmare uroit. Matau omain apan os kosma keovin nanga ken maka pit, nanga ken aniai totot oro isi pure roit aisi amin katepatoan. Unat katet tan, manap nanga ken aine min ban kekeom doit eran ai tunai avairan mone pam dake rakean nia pai amit oit. Oh nanga orosan natoi napum ouaiam era omaniavan eram saitin ram eram apanakepaiet pai oit bol dakepan, osina averepan omain turi kakarian iren erakoporio erom ne omain atatapovit kepauvit akan man era oinomian kokioke purauam akan nesivai taumappipuravempep era omain osapanuan, nangaken dova manginin ma okorirevaitan Moresby stadiumi ainemin oit orokekepuriai nesivai nesivai ukan eram maniutuam nesivai biraraun dake niepurai tananuan pep nangaken namain evatom nanga orosara nanga oro manin isiparait taimin oro isiparait evan evan puranuapan taimian. Manap nangaken manginin paun. Iro moavat napanoit eren nangako kekendram kekepum, omain manginiparait nangaken. Paupionem amai mara ukam manginiorai mare era sports tananuam pep nesivai mara biraraun, evatom sports sevens nangaken tapun. Primary ava pokiomait School sukuriperoit eren taim tapu, ainemin nanga toton aneko biovoko mangi nip uaiam, no utureroit er deuman utupam akan, averepai eram uruan kosimarepiaiempep ai tunaiavairan, oit purapum pep avokot biovokot averepan napaunuan ongapiparam. Apaun puroiemuan oh omain osiapanuan oro niepipum nimpuien. Manap matau matau kauon de sopan kauoim, kauoimda oan tanau oro pikipum nimuaven. Omain paun tapu kekepireroit evatom mara oiram paupairan tanairan okoripait mam mara da nanga okorirevait orosaran oro tameparait osan oro tamepam aisi tameparamit aisi eren, tauarapep nau oh ai oupum avere tuton nangakenian topavoim doit. Topum evan averepan, oupum nanga eramp averepan deropavoimdoit. Evatom, nanga tan nanga kateparan tatamara, kikomaran os ukamait eren, Rabauli nimpum timian nimurevait sevens, ainemi dake me uruain nimurenmen mara eram ponamuan nimureroroit os tan takeme ai, akan okoripurai osaran nanga kekearamaie aus oro manipipait era eren nangaken namai no nesivai dopiom doit era kekapaoi oamin toton oinom apan puromait eren. Akai eren taura umainim marekoppireroit, ausipan tamakappam deropam pikuon niapomit eren pikupawomdoit. Osian doven pan apaunuan nanga, apa mava apan nesivai tassam eh apan ukuan me oh ainemin den apaunuam ne mara kekerevairatan omain toton kekeum doitan osiroit tuto natat barabaraneroit, mara nimpampep tunapan apaun apan kaupoamit na nanga. Motoi nimparait apan or ainemipan tananuan motoi nimusoran, omain totom purapopinit eren. Aisi mai akai mai ne onivan ouporimet, tamakapan uruain purapupomit era eren bainang ouporimet inakamai. Osian apan baupum, matau era taurapurai, aus n inanga avere oupum uan nangaken taura oupum uan marekoan nien natatuan topam tuton apiken orem oisim tako omoren aus oh dakerakepum eren totopum niapavum eren. Aver tanain umeren era era minek apaunuan nimpoit era, <noise> doven dakeme ai, aitoko mara atau mara apan masipai nimperoit. Evatom atau orem tuket, apu nangaken tukepanemdoit oinom niakotom ukapum pep. Orem norukaret osian orem basit nin oinam ukapumpep tatai tukepanemdoit eren nian apan dem masipapaiet. Evan ninda omain toton damairupan da apan nesivai moton, motoura nia aine tanau ororiopun or aine tanau omain namionom evato uruain turuain omain toton puraparem doit. Era era, baribari tatai pam pep neko siapam topainemdoit. Ainemi nanga tosipam baribariparait ne ninan apan averepan tapun deumanuan topunarevaitaitan ororionevait osian ako mara nangakoitan okoriperoit oin doven nanga osiroit ouoim doit nangako oinda deumanu ouomdoit okori, mm. Koma purapoimdoit eren, oit dake me mara okorirauram monererauram ai nangaken dangarangasit puroim na oin. Dovepan apaunuan dangarangasi puraparoimdoit ma aus kosmareraurame omain paun sisiuparam dakon sisiuparam bucketian. Omain itapanuan koporio sisiupam motonoi toupaimdoit biunuasin nuan, bavianasin. Era era omain avere ongowen uan pep, arovon koppum mimiu pureroit ania toton namenakat natupum darapepureroit keskesanum dakon nuasin, omain tamakapan. Deroan nuan mara puanaivan niopam nioroitan erasin okorinuano, eran tapu purapavoimdoit. <noise>